असाढ महिना बर्खासे जुणो महिना हय <hesitation> जा बेरा मेह <hesitation> बर्षत रहत हय और खास करके जा महिना खेती पातिसे जुणो हय <hesitation> खेत <hesitation> मे धान <hesitation> लगानको जा समय रहत हय जा महिनामे <hesitation> जाधा बर्षा होतहय मेह जद्धा बर्षत हय और सवय किसानन्के ताहिँ जा एक <hesitation> अवसर होत हय खेत <hesitation> मे रकम फसल उवजानके ताहिं ।